o oyiro ma dɛmu sɛro jua bɛrowe zun yinɛ lowe senti han emotion na oro wabe nucoza bɛrɛ um be famua mu hɛ oro oma dɛmu ma sero ɲumu'u tuaro muɲu'u tuaro ɲumu'u oro mia aro juaso ere <hesitation> ba ɲumuna tua mi bin <hesitation> lo'i zun oro mi ba'a bwemi mu wati cio lo jira hican wele lo jira hican wele amu tomu hɛnɛ'a yoro'a mi hɛba cua tuahan jira hican wele abe bio biowa bwemu ba cruru zumu ba zumu don to be'obenɛ a emotion na bawe senti mu bɛrɛ hɛ puna co naso yi'a hi wabe buase bawero puna lo cowe wɛ toro jira hican wele tomu oro'a mi